Fubik miin nak fujoow mé éno, aw néŋa fo ubang ma gahiit, nucigéén nak ukaac nujoow, fo may mo foomé may néjoow jaraam may fufago.